Ba dṫnga dingṫ dṫ dṫman tambaya chanakṫn je dṫngan chewa na zaba kutṫ tsṫr sṫba mun da iya tau subadu ka dṫganu a hṫran su tahiya duwṫehan hṫmbatai kani muna ta dṫ ltṫn mun dṫma rayuwa kani mun zaba wuṫi to, mun dai ata matsayi nuwun mun mizdṫhṫ yande mune sake pṫyakṫ chanakṫn na farka dai mun zabṫ sṫpṫm. nata itṫra mun zabṫ tunda nikya kutṫ tsṫreni ka haka ta sṫbṫm ha rṫma ltṫwṫ kani fiya tsafu ṫsau, je tambewan madṫ zai mun azaba ltṫwṫ kana ai sṫpṫna? Hamba zai kuma mun zaba sṫpṫn sṫpin faka bafu fabi yanda efara marahiyusa sṫpṫn, faka bafu fabi tunza zu ka, kabi gwar zdu sṫ a zu ka fa dṫya fa bai fa zuwusṫ ka fa muna ltadau fa suwusai, fa dṫmaya tatiyakṫ a dṫra dṫ nbalai su kuwakṫ fa ṫmai fa pai a dika su zṫkakṫ na buwaya kamai.

Tma ltṫwṫ ka dṫnga nu nuna kṫn fa rṫn dṫ iya ltṫwṫ kani faga iya tiya muku fa tama wihamu saidai fada sa da bi, kuma tima ltṫwṫ ta zai hu wasa wasau fa mara kalpṫ gan wan sṫpṫn hamba zai jika dage tamtaiwan a doo kuti tsṫr kani mun zatṫ ma wuta, mun kuma mun du mun zabṫ sṫpṫn mun zaba ltṫwṫ, ga iya hiran kemai tan sun da tsan nika kuti tsṫr kani duk wiham sṫba fiye sṫna ltṫn kama mun ta hirai domin sṫpṫ kani mun ltawan mun mar ata ta ti a ltṫn gharahau niwan dṫ zai vuwun jda ta ta gan ti, dṫ vṫruwun jda ta ta gan ti, muna ta gan ti, mun sa gan teitusṫ mun ta gan ti ji sṫpṫn, har kuma mun ltuwun kullum hamba zai mun da gode ghṫnsṫ dage mune ltuwun mun dahuwun tṫgṫrgṫs a mun kuma kalpṫ ltune tsatsṫr mun daha kalpṫ doowan ka mun sṫn kurṫn dṫ zai duma wṫhamu, sannan su ltṫwṫ haka ta sṫpṫn ltṫwṫ dṫ doo ruhu kani fiya rara tahiya supum kama, hṫmba zai jika mun du kuti tsṫr haka ta sṫpṫm ka ha rumu ltṫwṫ kuma ltṫwṫ kama hata rṫnga tangan dṫ tsṫr kullum du fiya ta rima tsṫr kama, fiya daha wṫ kalpṫ di douhu, dan ndyam doo hanbana da ta ghana tumatu, hamba ra ltṫwṫya iyabṫ moyu ṫna sṫpṫnu dan sṫpṫm a rara komai. Mun munga iya bune tivṫ ma kabi dinga nu fiya ta ma mun du muna ta sṫpṫn kwa dṫnga a biyahu wiham tuwahṫka mun da a’a sṫpṫn tansoyi ka ta biyan saboda mun sṫnya ndṫ ti mun mata buna gyṫn mun data ta wihamu tamma sṫpṫnu kuma sṫpṫn ka duk lokochi ba fiye ta ka fiya daha arara ndyam hamba fiye tau a kalpṫ atuwahu ta ghana tuwatu naka tinwansṫ bada busa da bawai kani tima ata dṫnga du wihan hanbana dada kahpṫ ja tuwusṫ hamba zai jika a shiyi ma garahau nima ltṫn wihan zhaltṫnma ṫna bṫsaka zu kau ma ltṫna dṫrusṫ ndṫ wanka dṫ bai dṫ bṫ dṫya sṫpṫn kuma kwa dṫya ka fiya mara sṫpṫn ka kwaya kwaya atṫ. To yande fiye nayusṫ kwaya kwaya wankakani fi ka bṫ ta ka, fima fiya dṫma gan karaya kwaya wanka hamba zai dika naka bane vṫdṫ ka fiya dṫnnga ndṫ rṫlta ka sṫbṫ a sṫmma fiya ta taa ma wutu, musamman wan wṫya sṫbṫ sṫba mide wute ṫna ltṫn naka gwugwaya vṫda vuwa saku ṫna ltṫn fa kwa kuya wuta doo ltṫn ka ta daha wan arotake dṫ kuyusṫ ta daha kunfu kwaya kwaya atṫ, tuma dada purda kṫnfu, to gaskiya hanba ra sṫpṫm moyu hamba zai jika mida naya wan sṫbṫ nima wushin kullum mida dṫnya ltṫna ndu sṫpṫn, ai fakwa kuya wushir zdṫhṫ ce vṫdṫ ka fima fa sṫn gan, fi mizdṫhṫ lallai tata taa sṫpum gan wan fi, don sṫpṫn ta zai kalpṫ, hamba ra sṫpṫn moyu a kalpu, ko fata piyaku ge rashin lapṫya watṫ, haka ta sṫpune ku to ha marzu tapiyewatai amma ka dinga nu fiya ta sa ndṫ teltṫ ka ai fa sṫngan fa marma kalpṫ na tuwutuwu amma nda faraka tahiya kurum fata fa ṫsafu kani ta fṫya daha kalpṫ di doohu sosai, rahiya himba du fama ta tunaniyu, fa kwe ta sṫpṫne wiya kani fa da dahafu su ndṫ wan multi zhakṫ, da kwakwa ma madṫ zaifa to ṫshashṫ na kurṫn ka jika, don wiham mayu sṫba hade ta ha daha hu fadṫn sik wan sṫpṫnu.